حقيقة الأصحاب نعمة والبلقاليهو صاحب كويس في الزمن العلينا ده يا يحطو والله الأصحاب كنز والصاحب الكويس هوالبسندك كأن وقعته وهوالبسد الفرقة وهو البتم المقصرة